කුකුල් මස් වෑංජනයක් හදා ගන්න කොට <hesitation> අපි ඉස්සෙල්ලාම කුකුල් මස් ටික හොඳින් හෝදල <hesitation> ඒක කපාගෙන නැවතත් හොඳින් හෝද ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව <hesitation> එම කුකුල් මස් එකට තුන පහ <hesitation> ලුණු <hesitation> මිරිස් කුඩු <hesitation> ගම්මිරිස් කුඩු <hesitation> වගේ දේවල් දාලා අපි ඒක <hesitation> හොඳින් අත ගාලා <hesitation> අවශ්‍ය නම් දෙහි ඇඹුල් ස්වල්පෙකුත් දාලා හොඳින් අත ගාලා <hesitation> අපි ඒක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ <hesitation> ලූණු <hesitation> අමු මිරිස් <hesitation> කරපිංචා <hesitation> සුදුලූණු <hesitation> ඉඟුරු වගේ දේවල් හොඳින් කපාගෙන හෝ තලාගෙන අරගෙන <hesitation> තාච්චියක් තියලා <hesitation> ඒකට තෙල් දාලා <hesitation> අර ද්‍රව්‍ය දාලා <hesitation> හොඳින් තෙම්පරාදුව කරගන්නවා. තෙම්පරාදු කර ගත්තට පස්සේ <hesitation> ඒකට මිරිස් කුඩු තුනපහ කුඩු දාලා <hesitation> ඒකත් ඒ තෙලේම බැඳෙන්න ඉඩ අරිනවා. ඊට පස්සේ <hesitation> කුකුල් මස් ටික <hesitation> දානවා අර තෙම්පරාදුවට. තෙම්පරාදුවට දාලා <hesitation> අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා <hesitation> ලුණු දාලා <hesitation> අපි <hesitation> හොඳින් කුකුල් මස් ටික <hesitation> තැම්බෙන්න ඉඩ හරිනවා. විනාඩි <hesitation> කිහිපයක් <hesitation> තැම්බුනාට පස්සේ <hesitation> අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නැවතත් ලුණු ඇඹුල් බලලා <hesitation> ගොරකා අවශ්‍ය නම් ඒවා දාලා <hesitation> අපි <hesitation> කුකුල් මස් <hesitation> වෑංජනය හොඳින් පිස ගන්න පුළුවන්.